Iã jonã juanhà jnanà láhã løã iã juáhã tsøã guiohà clima clima clima õâs çounã jauà iã lùã jmánhå çounã nionå guéâ jmánhå manã jmánhå çounã región juáhã tsouã lahâ iâ lùã jmánhå çaã joà lùã iâ tionhâ tsouã liáhã liáhã lùã guéâ iâ tionhâ tsouã søâ lùã guiónà jnanhà tùhå laã iâ jouà laã clima clima guionà jnanhà lùã jmaønâ tiuâ laã nénå jmaønâ tiuâ laã lùã manã çuúã jmaønâ tiuâ laã zøhå iâ lioè zøhå octubre iã jonã manã lùã manã manã manã søã líã çuúã tóhã tùhå zøhå zøhå febrero marzo manã tóhã iã joã manã jiáâ nionê manã jiáâ nionê iã guiuã nionê zøhå marzo zøh abril mayo junio julio septiembre nenã manã jiáâ iã guiuã nionê jmánhå çounã nionå nenã lùã çounã nionå jmaønâ lùã iã guiohà iã guiuã çounã nionå jmaønâ lùã iã çuúã çónhã laå çounã nionå jmaønâ nenã nionê jmaønâ lùã aøè jmùnã nionê maønâ lùã aøè jmùnã ziaã laã janê lùã guiohà iã çuúã nenã. Manã çuúã bahâ manã çuúã bahâ zøhå enero octubre manã iã lioè çuúã ñanã tùhå chóà tùhå zøhå zøh marzo febrero marzo jmm iã jonã nénå zøhå marzo abril mayo junio julio agosto septiembre iã nenã manã tiáhã jmùnã nionê iã jonã jmaønâ nenã nénå jmaønâ nenã lùã teínâ tsouã jainå jninå tsouã eã jninå jninå tsouã çuuã jnainã <noise> saiê láhå jøè bahâ iã taâ iâ naunà líã jmonå tsouã teínâ tsouã jmaønâ nenã jmaønâ nenã manã tiáhã jmùnã tsoå jmaønâ iã çuúã nénå jánhå taã ziaã líã taã ziaã líã loè nonê guiaâ taã tùhå <noise> tùhå eínã bahâ este lùã iå manã jnianâ nonê søâ jmónà laê lùã jnainã çianå jainã guiohà bahâ jnainã nionê jánhå taã líã jnínâ tsøã jnainã lùã oå oå jonã jnínâ tsøã mønâ tøhê manã juøê zøhå septiembre oå zøhå octubre leínã jnínâ jnainã guéâ tsaíã jánhå taã jnainã jonã loè nionê taã jnainã loè tùhå zøhå zøhå octubre nénå iã jonã tiuã tsouã mánhå líã jnínâ jnainã láhå tùhå zøhå lánâ mánhå iã lioè jnínâ nionê tùhå. Tùhå zøhå marzo zøhå abril zøhås abril nenã iã jonã jninå mánhã bahâ tsøã jnainã nionê guiaã jonã nonê ruu reã tùâ çounã reã tùâ lùã lùã guiohà jnainã chíâ jnainã zøhå jonã láhå tùhå iã jonã manã ziaã nénå iã jonã manã ziaã tùhå tùhå zøhå enero zøhå julio junio manã ziaã jnianã jonã jmm jnainã jnainã jninå jnainã jninåguéâ mánhã tsoå jnainã jninås guéâ tsaíã nénå nainã jninå guéâ tsaíã manã iã lioè jninå jnainã zøhå aaa zøhå agos agosto zøhå agosto jninå jnainã guéâ tsaíã nionê guéâ jnanhà laã iã jonã manã ziaã iã jonã çounã reã manã ziaã jmaønâ mønã laøê juáhã tsouã manã ziaã zøhå zøhå noviembre dehâ çounã nenã jmaønâ guiohà jnainã líã jninå guéâ tsaíã <noise> siáhã siáhã jainã bahâ nenã jninå tsøã guéâ tsaíã ñanã siáhã jainã lùã jninå guéâ çuúhã nionê mánhã çuúhã jmm jonã mánhå çinå láhã lùã jmm iã jonã çuuã jainã nénå çuuã nénã jninås çuuã zøhå zøhå lánâ bahâ lùã lùã manã jninå tsøã çuuã çuuã jainã nionê zøhå zøhå jmaønâ mønã laøê iã lioè zøhå zøhå noviembre lioè jninå jninå çuuã jainã. Ñanã láhå tùã zøhå zøhå enero zøhå febrero ninâ juáhã juáhã iâ manã lùã minhà çuúã mánhã jninå çuuã jainã iã jonã nénå guéâ tsaíã nénå guéâ tsaíã nénå jonã jninås çuuã nionê çuuã çuuã janâ nionê juáhã tsouã manã lioè jninå jninå zøhå mayo zøhå mayo láhå tùhå láhå tùhå zøhå julio jmaønâ nenã jninås jmaønâ nenã jninå çuuã nionê çuuã çuuã janâ nion toúnâ toúnâ roà nenã jninå tsouã toúnâ roàtemporada nenã jmm guiohà çuuã nenã jninå tsouã çuuã jmm laã nenã bahâ lùã jainã guiohà iâ laà nionê.